Ñy faharetako zany lafa zao misakafo eo amin'ny dimy ambiny folo minitra, izany hoe zany añatiny, heriñ'andro zany aho, <shushes> mandany añy aminy lera telo no <shushes> tapany aminy ñy fisakafoana. <shushes>